A va'a a joda, a joga hore va'etenga mai, a wata kosde ma a dampa a dilla. To a jodai boddum wawan a do'a. to a do'I bo himbe jalete. Bikkoi be maube pat jalete <laughs> anbo a semtan gite himbe. Ngam mai dole a joda boddum a joga hoore va'etenga mai ngam ta a do'a.